Skwi ndi'man èh ndau. mprèk èn nga èn slènbad ga èn mwura marawud bwankwa'ga ai sa sa mavarh ga dzèy gèd ndjènè mvwuga a skwi ga ai ga ndè ndèndi nga ma ba èh ta nlèk ghutsud ga asata sa èn shèk mandalai ga kafi ndè dè tsukud nyèm ga ai gui mwuffè lèn'lèng ndu ndèv ga asm mana matsa èh gada djèmè gid ba èh shèdè nkaya a gèd èh buduk dausa to ndih man nga nziya tè nènga nga ba nziy mbèlènga èh gidè ma? Mtakwan man n ngwots nyè sata ana nawa nawa'wandala ènè mafahiya tè mvi dadi kumba èh shèd gid sam man nduvga awar kat èh gad kai'nziy duniya n tè vè sata kam nyè ba tè lèmmè' lèmmè adaga nkud mana shkè n aunt ntè'dè an gwar na